<hesitation> Saôsy vinaigrety matetiky, izy <hesitation> tongolo zay alainy, tongolo tapatapahana tsara de <hesitation> avarina agnation'io vinaigre de malaka menaka kôa ao avarigny koa de misy koa tômaty tapatapahana koa regny, dia regny mifangaro tsara amin'izay oh, avari- <hesitation> io jiaby reo mitambatra avarina agnatin'ny <hesitation> salady de iny amin'izay mamôaka ilay saosy vinaigirety.